Aruu pal ka chiissuww kumari ka mmurfa, aruu pal ka chiissuuw kumari ka umthdla; aruu pal ka murfu kumari, aruu pal ka mmurfu kummari ka pal, aruu pal ka mmurfu kummari ka suɗa, aruu pal ka mmurfu kummari ka makr, aruu pal ka mmurfu kummari ka foar, aruu pal ka mmurfu kummari ka tuhfu, aruu pal ka mmurfu kummari ka nkwa, aruu pal ka mmurfu kummari ka mmurfah, aruu pal ka mmurfu kummari ka chiissuuw, aruu pal ka mmurfu kummari ka umthdla. Aruu pal ka chiissuuww, aruu pal ka chiissuuww kumari ka pal, aruu pal ka chiissuuww kumari ka suɗa, aruu pal ka chiissuuww kumari ka makr, aruu pal ka chiissuuww kumari ka foar, aruu pal ka chiissuuww kumari ka tuhfu, aruu pal ka chiissuuww kumari ka nkwa, aruu pal ka chiissuuww kumari ka mmurfah, aruu pal ka chiissuuww kumari ka chiissuuw, aruu pal ka umthdla kummari, aruu pal ka umthlda kummari ka pal, aruu pal ka umthlda kummari ka suɗa, aruu pal ka umthlda kummari ka makr, aruu pal ka umthlda kummari ka foar, aruu pal ka umthlda kummari ka tuhfu, aruu pal ka umthlda kummari ka nkwa, aruu pal ka umthlda kummari ka mmurfah, aruu pal ka umthlda kummari ka chiissuuww, aruu pal ka umthlda kummari ka umthdla. Aruu suɗa, aruu suɗa ka pal, aruu suɗa ka suɗa, aruu suɗa ka makr, aruu suɗa ka foar, aruu suɗa ka tuhfu, aruu suɗa ka nkwa, aruu suɗa ka mmurfah, aruu suɗa ka chiissuuw, aruu suɗa ka umthdla, aruu suɗa ka kuma, aruu suɗa ka kimkatang, aruu suɗa ka kumnya suɗa, aruu suɗa ka makr, aruu suɗa ka kummya foar, aruu suɗa ka tuhfu, aruu suɗa kummya nkwa, aruu suɗa ka kummya mmurfah, aruu suɗa ka kummya chissuuw, aruu suɗa ka umthdla, aruu suɗa kummari. Aruu suɗa ka suɗu kumari ka pal, aruu suɗa ka suɗu kumari ka suɗu, aruu suɗa ka suɗu kummari ka makr, aruu suɗu ka sudu kumari ka foar, aruu suɗa ka suɗu kummari ka ka tuhfu, aruu suɗa ka suɗu kumari ka nkwa, aruu suda ka sudu kummani ka mmurfah, aruu suda ka sudu kamari ka chissuw, aruu suɗa ka suɗu kumari ka umthdla, aruu suɗa ka makkumari aruu suɗa ka makkumari ka pal, arum ka makkurmari ka suɗa, arrun ka makkumari ka foar, arru suda ka makkumari ka tuhfa, arru suda ka makkumari ka tuhfa, aruu suda ka makkumari ka ka nkwa, aruu suɗa ka makkumari ka mmurfah, arru suda ka makkumari, ka chissuw arun suɗa ka makkkumari ka umthdla. Arru da ka foar kummari, ardu suɗa ka foar kumari ka pal, aruu suɗa ka foar kumari ka suɗa, aruu suɗa ka foar kummari ka makr, aruu suda ka foar kumari ka foar, aruu suda ka foar kummari ka tuhfu, aruu suda ka foar kummari ka nkwa, aruu suda ka foar kummari ka mmurfah aruu suɗa ka foar kummari ka chissuw, aruu suɗa ka foar kumari ka umthdla. Aruu suɗa ka tuhfu kunmari, aruu suda ƙa tuhfu kummari ka pal, aruu suda ƙa tuhfu kummari ka suɗa, aruu suɗa.